<hesitation> Bilishimcha avtomobilning kerakli qismlari dvigatel, transmissiya, tormoz tizimi, elektr tizimi yoqilgi tizimi, sovutish tizimi, tanasi, <hesitation> g'ildiraklari, va shinalari va oynadan iborat. <hesitation> Bularga avtomo- dvigatel bilamizki avtomobilning yuragi va avtomobilni quvvatlantirish uchun <hesitation> mehanik energiyaga aylantiradi.